Ko honɗun moƴƴi jokkude sink walla gada suudu. Woddoy ndiyam mawnde, hl hoddi naange cewndo, ɗum naata no semti ɓurnde suusude. Nana huutoy plungere, Nanndi ndiyam yahade e sink kadi no foti kaffunde plunger maa.